<noise> Ny atao hoe <hesitation> fampakaram-bady tonga lafatra amiko a amin'ny maha-kristiana ahy dia atao a ny fanantonana ny fianakaviana, manati-bodiondry de misoratra, de atao mariazy any am-piangonana.